Amiko manokana ny loko mena dia midika hafanana amina zavatra iray izay, <hesitation> ny tonga ao an-tsaiko voalohany raha mahita loko mena aho dia rà ohatra, ary koa misy ny lokomena izay ampiasain'ny olona amin'ny molotra.